Ita tagu tutu sagu paparataim nalo takaua mane, daki sait namini mane, daki, nalo agu waka kiki kai aio itoi kalo ioua aka, aka, toa, eai tani bainaleai ee. Ia oda odale tadi waka sadia ita govaman iai, nalo dipa okuau, takalo uwakadia ela mane dipa tereau are paparataim nalo kai maket. Kai maket atugu isimani nalo mane manpa daki maket ai. Maket nami aniani kaisanina aka sai siamela tanipa pekoia. Are parataim ta kai toru mane sait nalo uagaha atorola, nalo atugu kai waidia nimu mane paka uaga, warina gaden aniani pato pauto, mane na waga atorola aikala. Mane idai maki tau dakia ela ma nalo, wagana mane paka wagana peko, paparataim nalo na sakanina ma palo lau saka, mane nalo na girigig anua nalo malagopuka tutu atoro, mane paka waga warina adana tu paparataim, paparataim atoro atumu aniani tampuakae. Kaisaidia sait namini daki mane <hesitation> paa makete atorola are siame gesi elai gardenia aniani pa-pauto, ela aniani waini pato masuru paka bebesu aka waini patalo paparataim pa maketaidia aniani. Alamu waka tadika uwakasadia ela maket mane pa daki ela patalo kiki tamp tanu. Elai mane paka waga warina. Mane tape aikala nimu gaden uwaka tadipaua palo tatidia dipa ida maki waini dipa teremu. Ela pa lo wakaidia namini dakiani aniani kaisanna atumuu ela dipa besu. Inau nalo ela kae waidia paparataim, losolataim nalo kai waidia patowaka gaden waini paparanemai oto lo waka waini aniani poto pauto, maket poto tanuadia. Ena mane dakina na kakaio ena eh mane taupe pa uwaka! Paka tututavala, waini anuai mane paka kakaisia, anua mane paka pepeasamane paka waga gonoa. Nida adana pasin amatai tada tutusada elae aniania tada papautosada, paparemai da ani sada pupuda dedeau mane ditoko warina. Maa elae aniani dipa pauto, amatai dipa aniani, aniani namin amata. Eloai palo aiaini, iala pa nasi, <hesitation> erua wei ma lago paparataim ma iala pa tanu mane pa dakia, elae kainiua. Alamu tadika uwaka sadi elae mane dakina, tampau mane kai dakia elae, eloai pa lao iala dipo lo nasi waini nimu namini parala kaisan aniani pe. Podoidia waini atumu dipotoko bebesu adi, tadipotokoua patalo ikala elae adi aniani kaisina, ariruani kaisaidia elae, patalo maa mane daki na kakalo aikala, taupe mane kai daki elae kainiua uwaka pa alo, aka uwaka kiki tadipa teremu elae pa lao polo, aloidia <hesitation> kaisani aniani tadipa teremu elae atumu pa lukautadia, aniani. Pa kaisaidia aka aka sa adi ariruani pakaisaidia mane ma taupaka uwaka, ma peke mamatate, mane taupe hatwok ma mane pe matate, inau nalo elae kai waidia atugu. Paka tututa vala pato uwaka pato makete elae mane anuai taupa kaisia elae na atorrla aikala, auna hatwok taupa kaisia elae mane na atorola waini auna pamili pa pidim atoria nalo atugu elae kai waidia. Mane dakina na kakalo, are ine pa uwaka kakalo waini paparemai aniani papauto alamu isimu, pato uwaka waini mane pe podoimu nalo elae kai waidia turarema. Paparataim mane tapeto aikaimu aniani papauto, aniani papauto papa remai mane paka waga warina aniani papauto waini atumu dipotoko bebesu, aka tadipa besu, aniani paparemai amu gadeni pato kaisi potoloma aniani inau nalo elae kai waidia, mane ela na waga atorola aikala nida pupu dai elae mane madaka popodo.